Haala jei mi yidi mi tokka wadugo haala man kanjum woni haala ceede mi waawan mi yewta haala ceede egaa fajjira haa jemma mi somata.